إذا كنت في مجابلة عمل وأبغى أنال إعجاب الشخص اللي جدامي، بحكي بثقة، أحكي بصوت مو مرة مرتفع ومو مرة جليل، يعني كذا بنبرة متوسطة، وأناظر بعيون الشخص اللي جدامي عشان أحسسه أني واثقة بحالي كذا بصراحة أحس أنه هذه، يعني إيش؟ طبختي السرية ترى!